<hesitation> Fomba hisitrihagna biby zao mba ahafahany miaro tegna zao e, <hesitation> biby zao ra ôhatra hoe mahita ôlo e, ah v- valavo zao ôhatra alaintsika, valavo zao kaofa mahita ôlo e de mandeha mivogno izy, mandeha milefa miala amin'ôlo akeo, de <hesitation> raha ôhatra zao <hesitation> z- biby samby biby e vao mahita ôhatra hoe biby fahavalon'azy izy e de tonga de mandeha milefa koa, de sôkatra kaofa mahita ôlo ôhatra, lohan'anjy tonga de avogniny.